Mandeha tongotra ny ahy no tiako kokoa an, satria <hesitation> iny tsy dia mandreraka loatra. <hesitation> Afaka mandinika ny tontolo iainana koa ianao izany rehefa mandeha tongotra nefa rehefa mihazakazaka ianao izany dia tena hoe mifantoka tanteraka ao anatin'ilay hazakazaka, tsy dia afaka mandinika loatra sy mankafy loatra ny zava-boary an. Rehefa mandeha an-tongotra ianao an dia milamina tsara koa ny fitempon'ny fo fa tsy misefosefo toy ny rehefa mihazakazaka.